No lätsi sis maalõ ja, ja kujotat ette, kraami sääl määnestki kappi ja võta tuu kapi iist ärq kuiki, taha säält takast tõmmadaq kah prahti ärq. Ja sääl um määnegi uss ja tuu vii määntsegihe tarrõ, minkast ma es tiiäq innemb mitte midägiq. Täütsä lõpp.